Ara-dalagna, izy ka amina edy mande manjagnaka planète afa mbô ahitagna hoe ohatra hoe raha misy raha mahazo ohatra tagny ty mba magnana ressource hafa ande ampiasaigny fô raha ohatra ka hoe hiognona amin-tagny fôgna de tsisy fivoaragna, dikan'zegny manjary amina, ny mande mitrandraka hoe aiza kô misy planète hafa manjary ipetrahagna na manjary hagnanaovagna raha